Ny fomba tsara hiborisiko ny nifiko ah, maka aho ah <hesitation> dentifrice ah apetrako eo ambonin'le borosy nify de lemako rano ah de kosehiko tsara nifiko retraretra, kosehiko avy aty ivelany ah, de kosehina ny tapony ah de kosehina ny avy any anatiny, rehefa vita izay de kobanina de verenina atao ohatran'izay indray mandeha de kobanina de vita.